Pues nare’ nu shmigua’a shilani runveá laany rchaaga’ laany per sa mna’a cat sa ngiudy chi’-chi’ chinaany shmiguo zak guneu dish laany zak val rakveu rumbeu laany va kty ni gwny shtishu chi zak nini rumbeulani chini nani shmigu enty valnaré shilany run runy gwyny dish guula shina’ chi cat ru shimigudi miety enty nare’ z>runa nu’u, nu’u shimugua per z>zy tio- tio- z>zy tiop naara ni rumbea ra ni rchagaa’gy nizy, z-ty so’o val diz nuny <laughs> per z>tyga za’ida’a chi z-tyzana ni rchagzaka nara shmigua’a.